La lavatris a serv per lavé la roba <hesitation> ëntà büté ël dtersìu ën la lavatris, büté tüti i vestì da lavé e pöi la lavatris a fe a fa giré l'eva e a lava